वैसे ते हमके ईकरे बारे में सही जानकारी नाहीं बा, लेकिन हमारे अंदाजा से दुनिया भर में पाँच से छः हजार के लगभग भाषा के प्रयोग होत होई।